Chini hayung o kwbangma thwnmung thwngjaglai o. Hachal ni borok bo thwngjag o. Gaanaa thwngmani bisingo borok rok hingkhai aboni bisingo belai no thwnjaknai thwnmung rok ongkha cricketc football hockey badminton tennis kabaddi basketball volleyball table tennis wrestling boxing athletics kho kho kushti swimming sailing surfing scuba diving skiing motorsports horse polo rugby golf cycling archery shooting gymnastics sepak takraw handball judo taekwondo tebo juda kwbangma thwngmung rok o hayung kotor rok thwngjaglai o.